Aha tsy mitombona aby Zany, izy Io an misy ankarazagna olona reka tsy miteraka si kôa rô, nade iarotegna karakory nade itsabotegna karakory aza izy an fa tsy miteraka zany si, na mandeha dokotera zareo mitsabo-tegna fa reva kôa tsy miteraka de tsy mahazo zaza.